Tejna lud este xe nak <hesitation> xa xomod ndolo nkete men tyaza ndole yojmen ndole per jwa'reya nak est <hesitation> kadmen limen chanmen pues gabmen xe nak ndyenla nale kete' nawue yo'ana nawue per na nuga lu nabes kete' pues, na yidla na ke bla re yaxya'na nla re jwa'n cho xan nzo yekla nawue kete to'dis nu re men <hesitation> mbixana, ke zi dina' ke si nawue blo lozoa mbay miska lu bkea lozo'a lu pues, na nye dala cho ti men ke lozo'a lu bay miska lu mbli kenap lozoa'na ta nketea' zebay nya miska lu mbii'nua lozo'a na le ndob yia ndob na ndokuanla yiz lo'a zebay jwa'na za nawue kete pues lo limen kuan kuan jwi'men kuan lo jwa'men jwa'n lo jwa'men taja nkete men zebay ta iz ndab wyz jwa'na jwa'n par na nak ndiak na ta mbes xa tij felizidad jwa'na bay.